Bamamba bamabughambu ngasombole omwasyandimi esiri omwakyihughu ngasombole kunguma eyangigha ngahambeyu ndeke, ingisombolha e kiswahili kusangwa olhulhimi olhu lhukakolesibawa nabandu banene nebithongole binene ebyomwa obyomwamahanga awandi ngamahe awabandu akakolhesaya olhulhimi olho. Nekyindi olhusungu sibulimundu akiyasomire sibulimundu akiyakakenga olhusungu bitu ekiswahili yikikakengebawa nabandu banene kusangwa lholhulhimi olwatsukahu Omumahanga we Africa abasungu isibali nasa. Nekyindi e kiswahili eyi yabiritambulha yabirihika omwamahanga manene. Yabirilwa omwaUganda yabilwa omwa Kenya, yabiyahika nomwa baharabu abathe omwa Africa. Neru olhulhimi olhu kuwangaghenda ahandu isiwasi lhusungu kutsi wukeya omundu ayathasi lhusungu imwamwanganakania omwakiswahili. Ikyihahu, ikyihahu <hesitation> ikyihahu ekyidongo ekyilwi kyika <hesitation> ekyilwikyikabathwamu kabiri nabandi bandu